Ataotsika hoe agnatina toeram-pisakafoana zany agnatina restaurant, de mandeha mafy be magneno mafy loatsy le hira, de tsy afaky miresaky amy gny namako aho, de gny raha ho zakako gny serveur igny aloha da tsotra. Hagnotany aho: ah azafady serveur! Fa tsika ato moa bar sa restaurant? Fa hotrany mafy loatsy zo hi- hira alefanareo zao. Ka raha mba restaurant tsika de mba ialana tsiny, ahegnao zao, fa raha bar gn'ato tsy niavy teto zaho amy zao fotoana zao satria hisakafo gny diako fa tsy hiheno lamoziky.